आपने कहा था की आप एक किताब लिख ना चाहते है। क्या हुआ किताब का अगर लिख चुके है तो पढ़ाईयेगा। एको पेज अउ नहीं पढ़ा बे तो बता बे फोटो खींच भेज देबे। बाजार से खरीद के पढ़ लेब ज्ञान अर्जित करब। की का लिखे हस थोड़ा हम भी इस लायक है।